Manzanilla, manzanilla, <hesitation> yuku, yuku <hesitation> kindi nxu na ku yoku xa kada tanu vista nu xa ke gota nú nu noxa, xatu, kainga o tna vu nu nu oña, ma ku tnuniza, na iyo kaxi. Usatano o na xi minu ndexika kida fallar vista nu te iyo remedio nu xa hu tana nu nxu ku tana nu enu <hesitation> regon nu enu te disu, tuku tana nga ku kolirio nxa ndedi koti farmacia, ndadi koxi, disu tuku remedio nu ko remedio casero nu enuin mu te iyo yuku tana xa kenunu.